O jenu yi lo mu sin nupɛ na o jenu yi lo mu sin nupɛ na mɛ hobe zɛrɛ zɛrɛ dimiyan nɛ o jenu yi lo tomu a duwe-duwe abe oyi vɛ yoro wo yoro'a to ba nicoza wa sɛ o ma fotuwe sanobe yɛ omi ji a a pɛrɛ wo to doso a'a sɛwo to buna mu sin mubɛ sin mu sin mubɛ sin